Mubotum ayɛ okuanyi. Mubotum ayɛ okuanyi a mudua nduadzewa ahorow a nyimpa dzi no bi. Nduadzewa a motum medua yɛ bankye. Bankye yɛ edziban a ho hia osiandɛ wͻdze yɛ edziban beberee, fufu, ban - gari. Na kwan a wͻfa do dua bankye nye dɛ motutu amona, motutu famu na medze bankye no ahyɛ hͻ. Na afei, maka anhwea no egu do. Dɛm na wosi fa dua bankye.